Pëëmporëtabël pur purëëmpëleemp fok pëënţíij batëri, porëtabël pánţíij pí batëri káantábëpun porëtabël káaţ batëri pokoo díká táb. Pánţíij batëri, amëëmbëraŋësir du kúraŋ pëëtáb, këësarësir pël aampáakëëm acum, këëruka tamban pël. Pur pëëleempëna pël fok pëënţíij káampis kak, uncí pëëleempëna, kundúwáaráan, fok këënţíij káampis dí watësap yanku, ná facebook yanku, pëëndáakan pëëpis já kúuleempëna pël. Uler memţíij kaloŋ pël ţënkoţáan ţíij ţí uwifi, amëëníngës watësap ambá amëëmpënan káampis mëmpúrir pëëleempëna porëtabël. Porëtabël ací koowí kánáfu koowí kánáfánin bañaan mak ndank. Á baloŋ cí bámeeţ bëëkí náfá porëtabël. Abunjá leempënandul, abáncí káaleempënandul uwaráaţ surëtú umpaţ ndank bëënkí, umpaţ báakáaţ sá. Mee bancí kooleempënawël pee abací kooleempënawël peenkacok cookan bëkël, ací kaaneej ţí erëër dí cumal imee bëjooţ káapëëneej dí erëër mëënţandáne. Porëtabël koowí bibaajee pëëleemp kado; mëëmbëraŋësir pël apaancum këëntábaŋ pël këëndu kayëlan pëëleempëna pël.